Ara-dalàgna ny fihinanan-kena <noise> <hesitation> ara-dalàna satria o na mihinan-kena antsika io na mihinagna a ravin-draha na legioma regny samby manimba ny zava-miainy karaha antsika fao.